Ma ei tiiä säändsest as'ast väega midägiq, selle et <hesitation> noh ma-i tiiä väega, miä tuugaq üteh tulõ. A ma siski arva, et tuu olõ-i kõgõ õigõmb asi, selle et ku kaalul om inemise elo ja paar eurot sullõ, sis tuu ei olõ väega samaväärne.